Netai yaimache ikany kotepi pendo zaidi komayaiti, konetai yaitile, yaitile itile komach kokoit kidogo. Akicheng ketit netilili ne tilil kapisa akitachi, iraten neraten irateni akinde inde keshok <hesitation> sikopel maat sikomaatkong'et nekai, koma sikosaiya komie. Kora kemachii nepaeng koraa koyaimachii kany kotepii pendo zaidi, indei ikele ichape akinde chumvik akimaa, siko matko komatko naam chafuu. akotepi koegeny koma komayait pendo. Kora yaimache ikonor pendo, indoi frechiti koo nginde frichit koo frichit ko kaitit ochei, ako makeng'ete nekai komaa makoi ko makoi konaam, chafuu. Nepo nepo angwany koo yaimache ii yaimache ii ikonor pendo. I isale kumia kotaisalenkumia, koo kumia komo marikchini chapuu aketukul komiiyo komuchi kotepi kotepi koo komayait koegeny ochei. Kotakisalen kumia koyondaa chapuuk yonee kaliangiik ko ko komarikchini pendo ako muchi kotepi, pendo ochei kosoft, kotepie koegeny.